Kabi sedaba sapi gena matero se toko bato, ngone se piara ena mote kene sado lamo coma so oyu, oyo ena kama barnti ua, gena ena nao ena ma madihutu bato. dadi haiwan ge sorai ena nao ena ma madihutu, ngone so fou se lila ena laha-laha gena ena masirete nao ngone.